Ma na me vete te mali sicuramenti qell ca ujë të pi, e ca ujë pë’ gjërgjish mënd jet sempri mbzonjë ca ujë, shurbise di primu soccorsu, çirote, shurbise shtu, pranë per esempiu un cambiu pethkash, per esempiu <hesitation> të ngrënë, përçë ngë mënd dihet kurrë, makari ke un calu di zuccheri e ke makari një bustine me cukar per esempiu.